Nu ku isse a areng poko' kajua akbangsa ji jati pute, poko' keloro, poko' pao, poko' nangka, poko' kaluku, kaju bassi, kaju bajang, jati biasa, jati eja, kaju sappajeng, poko' kanari kaju na'nasa kaju sappu poko' ambas, poko' pattes, poko' loka, ppkp' jammu, kaju rita poko' parring poko' gatta poko' rambutang poko' lassa', poko duriang, punna poko' kajua iya lohe kalia punna lani sakbu asek i